Arasa mokoieta mokoipa, kua arsa pe jata yayemongueta opaete tetara reta ojjere iruva tetara reta guasu jaeramiño vi jeta ñakañi tei esa ou ovae yandeve mopeti vaerasi guasu